لو كان لي الفدرة على تغير شيء من ماضيي كنت غيرت انني حفظت القرآن الكريم في سن مبكر، انه كان حلم امي وابي وحلم حياة لي انهم احفظ القرآن الكريم واننا بها الجنة ،وحلم انه كان احفظه من الطفولة لانه <hesitation> والطفل صغير تكون قدرته على- تكون قدرته على الحفظ اكبر.